لا طبعا التاريخ مرة مهم، اللي ما يعرف تاريخه ما يعرف مستقبله، لازم الإنسان يدرس التاريخ، ولازم يعرف كل شي عن تاريخه، وعن حضارات زمان، التاريخ مادة مرة مهمة.